Npie muiele leh bie iri nten biupoung hey. olerm wu poung, nten ofieh ori mie funn wu chiele ori funn-funn ari bie lehle-lehle, kap-bie kap bie zan bie kap-kap ari oluni ejile hay bie ofie omuo, kap kap bie kap ayeh nten kum ari k'o mie piele o'piele bie nchong nten ari kum-kum ofum wuekiiele, o' mele ofum bie kiele leh mule nten ari kum-kum, oh fie orugor, o'piele-piele ijijueh o'h piele piele biekale oh piele biechoro, o'-piele biesann o'piele benyin ari bie lehbiel bu, o;piele kidiegre o'piele biekunnu, o piele bie nyin she-she leh muiele, nten ari olemu o'pieri o'lemu. olemu lem biele leh, olem bie balele, olem-lem nten ari tuetuu ari pie-pieh oshebiri o'shebiri ari pie-pieh o'mele shebiri pieh nten ari leh bie nten ofur ari leh nten ari leh bie iri fure bie lyieh ari bie ileh ofur Yeh obune o'm she-sher njie oboun i yeh k'o ma she-sheh, njie o'm'a lyieh-lyieh o'pie orugo o'shie, o shie nyin ari yeh o miele oshieh eninn pie muiele, muiele ori leh olemu ute omilel leh muiele kie lehbo obum bieleh ari bie k'o lyiehe